أول شي باخذهم على الأماكن التاريخية مثل القلاع والأسواق القديمة، لأن هالمكان تعكس التراث والثقافة بعدين بنروح لمكان طبيعي مثل الجبال أو الوادي عشان يشوفوا جمال الطبيعة العمانية، واكيد ما بننسى نمر على مطعم شعبي للأكلات العمانية.